Iyaro sabung e ipake paccingi watakkalewe pole sininna anu majaq e misalna loboq ipakeni paccingi e jari e aje we <hesitation> lao lettuq ri rupa e